जसा मा कई भी सफर में घूमबा जार्या। घर ने कुत्तों है तो वो माके लार रैचो। ऊणी नहलाबो, रोटी खिलाबो, उकी साफ सफाई। कुत्ता हे लार तो लेजा नी सका। <hesitation> घूमबा जार्या तो दो चार दिन तो लागे गा। नई नई जगह जांगा तो उई कसा ले जा सका। तो घर के पास वाला से केर जांगा। इको ध्यान राखजो, रोटी खिला जो, नह लाजो।